Abathahwa bawithe ashyambirinduke nene isindi siri omwaa ngokubakaswasurawa bakaswasurawa shombulho nyike nekandi namalhwere awandi akalire erithamba bakaba bakathambiragho omomibatsi eyo isiyangathasyakolhwa neryo bakikalha eribya ibanemulhaba omobitsibu bunene

Thwa mathendithunga esya Mbulhu esyerithwalha abana bo mwamathendekero thukaghenda ithwa yayibweka okwa baghenzi bethu kutse omwa bikundi ebya biriyikwika ithwiha ye sya sente esikendi syabasubirilibwa esaha thwa masithunga erilhusirirya okwa buthuku obwathuherebirwe

Abalemi bakatheghaya bakatheghaya amalhwere omo omo omwanani omwa omwa mibatsi, nomu hirako akatimba , eribi erithe erithekako olhughuthu nuko ebyabya ibine ndeke

Abana bamabiringira omwa myatsi eyo neryo bakaleka esukuru neru iwasangana abana ibabirikolha ebithahikire omwa malhambo kutse ibabya bandu babi

Abandu bakulhu thwangabasikya omwa mibere minene: eribaramukya, erikolha ebya bakathubwira ambu thukole, eribabulya amenge ngamubababya bandu bakulhu bathi keghe nerithendibya thukabasekererya thuthi babiribya bandu baku.

Thwangabya thukogha okumibiri yethu obulikyilhu kutse mirundi ibiri obulikyilhu Kandi nemibiri yethu ithwanganabyaa thukathekako emibatsi kutse esya pafyumu isyaleka ekibeho kibi ikyalhwaa okwamibiri yethu

Omwembembetya mubuya atholhere inabya kyelireberyako omwabulhi mughulhu ghosi omwembembetya mubuya atholhere inakolha ebindu ebisihire ebithe bibi ebyangalheka ebyakolhebwa nabandi bandu

Thwabirithunga amasipatara kundi abana bethu babirisoma hathya thukabanira obubalya bwa hakuhi sithukyiteseka ghuthi naghu ghukendighenda hali hali ghukayarondya obubalya kwesi ghukayarondya aheriwathikibwa ngokwa buyingo bweghu

Erithendi bana emibiri lyamabirireka abandu ibabya bibi kwilhabirirya eminyetho yamabiribya bibi bamabiritsuka eribya bakalya ebindu ebithuwene ngebanjji erinywa obwabu ebindi binene ebitha ebithuwene

Ebiru ebinene ngathenayakesya ngatsuka eryogha nga nga biryogha inalya ngabya ngabirirya inganaba oko byalha neru ingayakesya

Bikabatsingamaya omwibya abana balere abo bakabya bakabasamalira bakabasangasangana bakabasamalira neryo ibabya ibakendigha ebindu ebithendibathokesya omwa buthendekwa bwabo neryo bikalemesaya abana balere abo.

Embulha yamawa nyinene obuthuku obunene abandu bakathunga ebitsibu ebyasyangwangwa ebindu byabandu ebyosi ibyasenda abandi ibaholha nabandi ibaghuma omwamiyi yabu neryo iwasagana ebitsibu ibabya binene omobulhambo

Erikanianabo ndeke erihererania obwenge eribaramucha neribyaghukababuchako obulhinjacha

Omughulhu munene ryeryasa hakuhi nayu iwamubuyabuya erimukuma nerimuhumulikania nuku obulighe bulya ibwakeha obumuliku

Emibatsi eyabalimi bakakolesaya niko ebirimwa byabo bisighale ibinendeke neri ebibatseyi bakavhenda ibaghulhayo ibaghenda bakathekayo okwa birimwa byabo nahandi erikolha emikyikyi omwa malima wabo okwabo abamalima omwashaa abakalima okwameruka

Ngakesaya omwa katimba ekemibu neru inatheya omutsutsa em

Thukathunga amaghetse erilhwa omwa miseke, esya paipu, thwamabya ithuka yendagho oko lhusi, thuka tsumbagho thukabya ithwabirihuhyagho ithwabirihuhyagho inabiripanza, obuhuka ibwahwamu ithwathoka erinywawu ndeke, neryo ithwatsuka erinywawu kundi akabya inabiri kolhakyi? inabiriwana.

Thutholere ithwanaba ndeke eriyithekako asabuni okubulikitsweka ekyomubiri waghu

No voice

Eribya iyinahenirye lyaneribya iwune musumurayo, iwunemukiliningayo omwa amaghetse awuwene keghe iwabirithekamo esabuni nuko oburofu ibwaghana erisasabanikamu.

Thukakolesagha etadoba,

Esyombulho nyikenyike esyeriyibweka sikathokesaya abakali eribana endandiko eyerithoka erisubura kandi namaghoba wasyo ininamake.

Ngathole ina kangania olhwanzo okwabu abamathunga kwe kyitsibu ina birikira okwa bandi erisaghumba erihika eryo kuse oko bandu abamathunga ekyitsibu nayi ina yihayo okwiririkanira okwa nabo aba birithunga ekyitsibu

Ekyikaleka omukali no Mulhume ibapimwa obukoni obwa kabonde kyikamanyisaya indi batholere ibikalha ibanasi obuyingo bwabu kandi ibanayitheghekire obutheke bwabu bwa ndeke

Ekyo kikaleka ithutha sighalirya abandi ba malhwere ngebihinzi aaa neryo kandi nakyo nikindu kyikathuha eribya ithune bandu aba withe esyo esyo ne mitse mibuya aa omubandu isithwendi basighalirya oku makoni awa thuwithe

Abandu abakulire bakathunga ebitsibu binene okwabutuku buno sibalhitoka erikolha emibiri yabo sibasi erisoma sibasi nerihandia kusangwa babirikulha kutsibu

No voice

Obusama bukahamba kutsibu okwa kisomo kyethu kusangwa abana sibalithasyaghenda okwa masukuru neryo ghukasangana omwa bulhambu imwabanika abana abalhwe okwa masukuru neryo ibatsuka erikolha ebindu bibi okwa bulhambo abandi ibabya bibi na bandi ibabya bakalhamba abandi ibanemubanyeghako ebindu bikuwabo

Ameru ameru kutse amasukali Ameru kutse amasukali ebyo byebikasiha

Abambesa bakathunga ebihendeka binu omwa bulhambu bwayi eritwekwa eryehibwa na bojo na balhume ne riheka amakule awathawithe eh buthuku akaleka ibathasoma nerisoma ryakeha omo bulhambo kandi neributha abana ibakyine balere

Erighenda omwa butheke, erikesya kyisanzalikane nabobulhume neryo ibahekeramu amakule.

Thukabiwathikaya eribya mwo buholho busana no lhwanzu olhwa thukabya ithuwithenemo omo bipindi byethu kandi nerihabulhana nerihanulirana obuli obuli kathuku

Mwanatsema kundi nabya nyilhaghire kuyo neryo mungatsima kutsibu kutsibu

Eribasomesya indi abalema nabu nibandu neryo Kandi iwabakangirirya erikalha haghuma ibananzene

Omundu oyuthighanyira akikalha inyanakekire ekyibi omwa muthima wiwe neryu kyangaleka oghu iwaghanyira nuku omuthima waghu inyabya inanehenirye ngoko masaku akathubwira

Ashyopikipiki sikahika omubipindi muthinamuthina Kandi nebeyi yasho yeyikinalhobire yeyanganathokebwa nobulimundu

Eribibika ndeke

No voice

Thukakolesaya akathuthu okwibya ibanganakabirikirirako ngo obulhambo bwamabya ibwamathunga ekyamabyamo nero ibakabughirako eriwathikya abandi nabandi erikenga okwa bulemi bwethu ngobwe LC 1.

Bikawathikaya eriyirinda okwa malhwere awakahamba obu omubiri wukuwethu. Eriyiyonja neryo kandi isyabya isinahenirye obuthuku obosi.

Omo biro byeribughirira eyenga ngowaya esyongyimba inalimalima okwa buthalha ingayalebya na banywani bayi nanginasibe ka inganemulebya ebisasani okwa video

Abalengwa eribya omwabitsindikano ebibi nabandi balengwa mukalhwa emitse mibi eyithuwene ngobwibi neriremwa ekisomo

Thutholere ithwakolesya ebyogheru byethu ithwabihimba ndeke ithwikalha ithunemutheka mwo buyonjo neribirya eri neribyoya obuli ndambi

Omwembembethya atholere inasangasangania abandu abosi inabakanja okwa kyiriho neryo kandi abandu ibahererya obwenge neribana esolisyoni eyekyitsubu ekyo ekya mabanika omwabulhambo

Ebiro ebinene ngathe nakesya, ngasoma e bayibuli yayi, inga pipa Omukama, kandi ingasaba indenakesya.

Ngakolesaya ebyangiha ebyangatheghaya, ebyangiha engero nebindi ngabighulha omu muyi waghi

Ahambere aha omwa myaka ithano ngendisabya ingali mulimi kandi ingali musuburi nyamurangwa iningasubura ebirimwa, iningasubura ebyalya ngomukyeri haghuma nebikusa iningaghabira nabandi bosi omwa mahanga wandi awosi.

Erithunga obughuma nerikirizania nerisaba ekighanyiro wamabiminya esobi yawu

Erimuwathikya musyombulho no mubyalya neri muhumulikania

Abakali banene ba kalhuhaya omulhume inyathathoka eribalhabirira ndeke, inyathathoka eribaha obuwathikya, nahandi hakanaghira abakali banene omulhume inyathathoka eribuwuthya oku myatsi ngeye ngyingo, neryo iya balethera obu singiri, erighenda kyithya-kyithya, neryo no muyi inya himbukalha

Hwahhhhh

Wulye edodo, evekedo wulye ne esoya ebinyobwa wukendibya ndeke

Twanganalabirania emyatsi erlhaba okwasyasimu esinenesinene ithukalhaba okwamyatsi eye sya radio thukalabiraniawo omwamikania kutse omwihandikayo.

Etseme omwa buyingo bwaghe omughulhu ngaherukaya mukali waghe nekindi nyamuhanga haberimba abana

No voice

Hwahhhhh

Abana bosi balingirirene abambesa nabalhumu omwakisomo kyamenge omwamamatendekero kusangwa bangabya batahwa babirisoma

Thukaa thukilha ithunalimire neryo ithwalindirira embulha yamabiri bulha thukabya isithuwithe kyerikolesya aliwe wamabya ighunawithe erilima lyaghu omwa ffamu wanginabya ghukasomberamo amghetse omwirima lyaghu eryo neryo iwathunga ebyalya